Raha ôhatra za kôa misy tany hely omboagna andeha hagnano vakansy zany de mangataka hely amin'ôlo ambadiky mipetraka ambadikinay aka hoe: zafady ai mba sao de avy mbôka afaka mba tondrahanareo foleranakahy an-tokotany akao, zio ndraiky lera fanondrahako zio za isaka harivariva za mandra-pahatongavako fô za ndraiky tsy ela akagny ai.